Le verdüre sicürament biologiche al an a custu dë pi da nui auti e a valu pi ël presi përché a ie 'na prudüsiun pi cita e difatti nui auti l'uma l'ort e s'fuma tüta la verdüra chë puduma ën maniera biologica a ca e parei duvuma pa spendi dë sold